Kuarasitireta ñanoi, araviki, arapa, arapoa, arakavi, arakuera, aratu, jare arapi, jae kuae kuarasiti, ñaneñeepe mopetiñavo oimeviko oipota ,mbae jei, ikaviko yayemboevi jokuare.